Rí ikhúún najmu̱ꞌ rí mbiꞌjiuu sepíllú rí nagaꞌju̱u̱la jmaa iñaaꞌ rá, ndayo̱o̱ má ikhaa rá, xkuaꞌnii ejmu̱ꞌ rí ikhúún rá mí naj rí sepilló ríꞌkhui̱ mathaxnáá jma̱a chímba̱a̱ ríkhui̱ ráá ríi̱ kolgáté rá pastá rá ikhaa ríꞌkhui̱ ithajñáa̱ jma̱a iñaaꞌ rá. Ngaa̱ ríí, rígá i̱mba̱a̱ rí nutháa̱n sepilló ri nutháa̱n sepilló ri nathajñáa̱la jma̱a xtíín rá, nathaxtúmindúu̱la jma̱a xtíín rá náa̱ rí xú kósá miꞌsmba xkuaꞌnii rigá im̱ba̱ rí sepilló nda̱yo̱o̱ rí najmu̱ꞌ na̱jña̱a̱ꞌla xtíín ikhí ejmu̱ꞌ rí nayoo ríí. I̱mḇa sepilló rí ndeyo̱o̱ rí najmúu̱ ríndoo̱ nuníi̱-le guꞌjuá, |najmúu̱ jma̱a pinturá ikhaa ríꞌkhui̱ mangaa inii rí sepilló ri naꞌ- naniꞌnúúꞌ- ikhúún ja rá, rí nuj- najmúu̱- náa̱ guꞌjuá nunii-le khaa ríꞌkhui̱ ikhruaꞌjo̱ꞌ.